Tegenda aha kucheza mimea miele ikaata. Napanga madiulole, napanga majikee, kaikaa hundekaa na wajukuu wangu tacheza. Kabinda kucheza wenye aha, basi kasingeuza uta- uta- utakeko mywe, huo ni mchezo ni dawa wakaacha.